Into'onej wa'ye' yan kikax yan kit'el cuando ya nukuch a' cuando ya nukuch a' a' kaxoo' ajt'el ajt'el kamächik kamächik a' a' nojoch ukaxoo' y la'ayti'oo' despuesej kuman k'in kuman k'in kuman k'in te'lo' kumanoo' te'lo' kumanoo' kak'ochol u kak'ochol uk'in la'ayti'oo' kuchu'un- kuchu'unpal uje'oo' la'ayti' la'ayti'oo' kukuxäntik como into'on wa'ye' kimentik uso'oy tu'ux ki- kilik' ete ak'ä' y la'ayti'oo' ya ya ya tan uwilikoo' tu'ux kuweneloo' te'lo' ku- ku- kub'eloo' ti okol cuando ya tan ukol ukol a k'in te'lo' kub'eloo' despuesej ya ya kachu'unpakoo' uje'oo' te'lo' ku- kub'o'oy ti b'o'oy a' a' a' so'oy te'lo' ku- kulatzkutikoo' a' a' lu'umej y te'lo' kuchu'un- kuchu'unpal o uje' te'lo' yanäjej te'lo' yanäjej Kak'ochok xan u a' k'in <noise> ka- kachu'unpakoo' u- utop'ol a' a' je' tan ujok'ol a- ajmo'nok kaxoo', si la'ayti' yanti'ij quince dieciseis je' tulakal <hesitation> a' je'oo' uka'ajoo' ti ti top'ol, <noise> ya top'oo' tulakaloo', te'lo' yan tulakal a' a' mo'nok kaxoo' y la'ayti'oo' y y y uyumil tulakal k'in kutaloo' u- ucha'antoo' kitz'ik ti ja', kitz'ik ti u- uyuk'u', kitz'ik ti este arroz, ujantoo' y la'ati'oo' ku- ku <noise> kuwilikoo' max uyumil kukinikoo' max uwinil, despuese la'ayti'oo' kuk'ochol u- u- uhorajil ujanal y a' yumilej igual ku- ku- kutz'ik ujanal jatz'ka', chumuk k'in y max chun k'in, y la'ayti'oo' kuk'a'ooltikoo' uyumil. B'ay kakuyilikoo' kut'an utal uyumil <noise> b'ay orita kujok'oloo' tutale tutasikon tutasiko'on kijanal ti la'ayti'oo' y kujantikoo' kuchu'unpal u- uchi uch'iloo', uch'iloo', uch'iloo', despuese la'ayti'oo' ya ya uyojeltikoo' max kutz'ik ujanal, kutz'ik uk'ul tulakal a k'inej, ya cuando ya tan u tan uchichoo' ch'iloo' kujok'ol u- ukumal xan, <noise> ukumal te'lo' kumanoo' ka' tan ukuxtaloo', tan ukuxtaloo' ka' hasta ko kukuchuloo' nukuch y despuese yan ukuchoo' ya ya ma' ya ma' ma' kujantikoo' este arroz, ya u- u- uyumil kutz'ikoo' ti'ij este ixi'im, ya ixi'im tan u kujantikoo' ixi'im tan ujantikoo' y y si yan yan yaab' <noise> Ka' ka' uyumil uk'atij este jantej junp'eel kumächikoo' ti so'oy kukinsikoo' y tikikijab'äl tulakal a'lo' kumentikoo' a' a' yumiloo' wa'ye' tak wa'ye' tulakal a- ajmakoo' yan yan yan kaxoo' ti'ij yan pek'oo' ti'ij yan k'ek'enoo' ti'ij tulakal a'lo' porque tulakal a a este tulakal a' b'a'alche'oo' je'lo' k'ab'et ti a' yumil tulakal a'lo' kukujanb'äl, ajk'ek'en kujanb'äl, a' a' ixnuk kaxoo' kujanb'äl, ajpek' ku ajpekoo' este la'ayti'oo' ku- kumanoo' ete ak'ä' tan tan umanoo' sin uyila'oo' si ma- ma- ma'an este och ete ak'ä', si yan och ete ak'ä' la'ayti' kukinsikoo'. <hesitation>